<hesitation> Igny moa zany, fomba famariparitako an'igny tsy de haiko loatsy hoe ataoko am'zay fahalalako anazy hoe igny moa zany sous-marin. Lafa hoe misy fotoa zany handeha misy làla handehanany zany ataontsika hoe lavitsy de mandeha ambanimbany rano mbao zany izy mba malaky au lieu de hoe andeha amin'ny <hesitation> rano iny satsia taraiky izy amin'iny laha hoe andeha amin'igny. Lafa avy am'zay zany gny fomba iakarany fa avy am'làla igny de igny zany miakatsy de mijano eo zany de misy ataontsika hoe vedety mangalaky an'ny olo agnatiny ao.